Дар ҷаҳон бисёр намудҳои касб вуҷуд доранд. Мисол: духтур, омӯзгор, муҳандис, фермер, адвокат, муҳосиб, тарроҳ, ронанда, меъмор, журналист, рассом, сароянда, оператор, барномасоз, савдогар, тиҷоратчӣ, китобдор, фаррош, ҳарбӣ, барқчӣ ва ғайраҳо.